Fon, a ie 'na roba ëndrinta ch'a scauda l'aria e pöi a t'la campa fora zura di cavei për secheie